Bueno ku'a xaán nu quesu, yaá chi quesu frescu- ni jɨn quesillu ka ka'an jɨn yuan ka ɨó ya'á pero ja mana chi jínina quesu cotija, quesu panela, quesu, <hesitation> quesú frescú todo ja ɨó nu jikayó te inka lado te nauni yuan ku quesu ja jininá.